"Ìch geh nìt viel ìn de Kines, kenn i nìt àlli néie Film, wo rüskùmme sìnn. E Film, wo i rìchtisch gern hàb, heist d'r ""tea dancing"". Ìsch hàlt nìt zù elsassisch. Àwer, euh... ìch hàb denne Film gern, wal scheen Müsik ìsch euh..., ùn s'ìsch hàlt au e schenni Liebesgschìcht."

Hitt haa-m'r euh... so... so... ùngfähr scheen... euh... euh... Fìehjohrwetter. Hitt Morje het ken Sùnna àwer jetz (...) ùn hàlwer Midàà kùmmt d'Sùnne so gemìetlich rüs. De Hìmmel ìsch zìemlich noch gröi, àwer es ìsch euh... nìt so kàlt, so ùngfähr vìerzeh, drittzeh, vìerzeh Gràd

Nein, wie ich schon vorher gsààt hàb euh..., mìr gehn nìt viel ìns Teàter odder ìn... ìn de Cinéma. Àlso, elsässisch Teàter geh ich sowieso nìt denn minner Mànn ...haha... versteht ké elsässisch. Noh ìsch's e bìssel kùmplizìert.

Ebbs verrìckts <hesitation> verrückts <hesitation> nìt direkt, àwer <hesitation> güeti Momente nàtirlich <hesitation> ìn de Zel... <hesitation> scheeni Découverte, ob se Paysage sìnn, <hesitation> Litt odder <hesitation> Orte wo scheen sìnn... wo so wùnderbàr sìnn gsìnn, ùn Moman... ùn (...) wie sie dert hän. <hesitation> Àwer <hesitation> verrìckt ìch weis nìt wàs genau maane d... d... dodemìt.

Mìr sìnn vor e pààr Woche ìn Nancy gsìnn, ùn denoh sìì'mr ìn's Müsé des arts décoratifs gànge, do sìnn scheeni Üssstellùnge vùn... vùn de Làmpe vùn Calais ùn au s'Cryschtàl vùm Dôme. Ùn de Rescht die... die...die Collection vùn denne... vùn Bìlder, vùm àchzehnte Johrhùndert ùn sogàr frìehjer. Ìch gloeb mìr sìnn drèi Stùnd ìn dem... ìn dem Müsé gebliwe. Ùn s'het ùns àrisch güet gfàlle.

Oh minni Taumwohnùng die wär euh... nàtirlisch euh... sehr gros, euh... mìt viel Liecht euh... sehr hell, mìt're scheene Üssìcht (...) euh... See, enfin un lac, ehnder àss... àss Meer euh... mìt'me grose Balcon so euh... e Wohnzìmmer wo... wo... wo... (...), e grosi, gros Fenschter wo dann ùff e... ùff e Balcon dätt gehn, enfin Terasse grosi, wo dànn ùff denne See so Üsssìcht hätt, nàtirlisch e Kiche debi, e offeni. Ùn euh... bah... Zìmmer euh... dàss màch euh... au... wenn mr hüffe Litt sìnn euh... àlli euh... kennte schlofe màche.

mr nehm àls s'morje s'zit blieven à bìssel àm kàffetìsch sìtze lässe d'zitùng schpeel à bìssel ùff ùnserem ipad ùn wenn's geht euh zwai mòl ìn de woch geh mr euh gymnastique màche ùn yoga ùn des deu dànn schòn schòn geut ùn wenn esch hàn g'sàt hàb wenn's scheen wetter esch geh mr nüss ìn de gàrte ùn profieteren à bìssel ùm zu schàffe ùn àns einfàch ìwer ùnseri bleume zu freuje

ich schàff schon euh e pààr Johr nemmeh, bin in de Retraite, s isch zitter zwei töisisch ninzehn im Àprill, un d'Àrweit fählt mr gàr nitt ha ha

We mr nìt dhaam sìnn geh mr viel laufe. Ùn euh... au Vélo fàhre mànchmol. Dìs ìsch eigentlich àlles. Doch mr gehn viel ìn Ferie. Meischtens sìnn s bi uns ìn Frànkrich, denn s ìsch e so scheens Lànd, dàss m'r ìmmer ebbs néis entdecke kenne.

sch'kànn nìt sawe wàs schlìmmschte Leed ver mìsch esch àwer Rap hawie zum beischpeel gàr nìt gern esch keh musique meh

Ich màch mìt, ich hàb dìss hitt morje ìn de Zittung geläse, in de Letschte Nochrrìchte, euhm wo se donc euh euh euh de Comm euh Common Voice euh vorgstellt hän ùn de Ìnteresse dràn euh fer's euh àwer fer dàss mr unser Dialekt euh bhàlte kànn, nämlich euh d'junge redde àls wenier s Elsässische Elsässich ùn do sin mir Eltere d erschte d Schùld dràn euh mir zuem Beispiel euh hän s mini Frau un ìch redde àlli zwei Elsassisch àwer hän's de Kinder nìtt gelehrt, nämlich mir sälwer wenn mr in de Kin, in de Schuel sin, in de euhm, in de Schuel sin gsin, euh hän mr, mr sin gstrooft worre wenn mr Elsässich während de Récréation geredt hän. Un diss isch uns so gebliwwe dàss s Elsässische so e Ding isch, e so so so minderlässisch so bissel büür Ding isch euh ù ù ùn üss dem Grùnd ham'r wie viel vùn ùnsere Gerneràtion euh unsre Kinder s Elsässsiche nìtt gelehrt, ùn dìss ìsch Schàd, ùn zùe dem, wenn so Initiative sin jetzt wie ejeri euh ben bin i sensibiliert ùn màch gäre mìt wenn ich e bìssel helfe kànn, mithelfe kànn

Euh... gern ìn d'Schüel gànge, pfouah... mr sìnn euh... mr sìnn gànge es ìsch kén ànderi (...), s'ìsch gàr ké Fröj gsìnn ob mìr gehn odder nìt mr sìn einfàch gànge. Mànchi denke nàtirlich es ìsch ìnteressànt gsìnn ànderi wenjer. Euh... warùm noch euh... pfff.... wàs soll i noch sawe, mìr hän gelehrt, dàs ìsch ìmmer nàtirlisch soziàl euh... au viel gelehrt, dùrich Kontàkte mìt de àndere Kìnder ìn de Schuel. euh... ùn voilà euh... ìch bìn nìt gère ùn au nìt ùngère ìn de Schüel.

"Wihnàchte ìsch wìchtisch. Ìch màch ìmmer e scheener Wihnàchtbaum, hàb noch gànz àlti Dekoration, wo vùn mine Eltere kumme oder vù... sogàr vùn de Groseltere. Mini Eltere sìnn schùn àlt gsìnn. De Papa ìsch ninzeh-hundert-zehn gebore ùn d'Mama ninzeh-hunder-fufzeh, ùn dànn sìnn vieli àlti Sàche gebliwe. Mìr han ìmmer Kìnder ùn Enkelkìnder ingelàde, sogàr ìmmer nìt viel hàn. Jetz àwer zetter zwei Johr geh m'r fùrt ìn Eschtrech, ""Österreich"". Wìl's einfàch scheener ìsch nìx ze... nìx vor ze... nìx ìn de Kìche, ùn so ze màche... ùn... Kìnder die hàn schon àlles ùn mìr sìnn nìt so... Es ìsch ìhne egàl ob m'r bi ùns Wihnàchte fiire oder nìt, wenn ìmmer. Fùrt, ìn de Schnee, ùn profitiere hàlt. Ìch màch àwer trotzdem scheeni dekoration ìm... vorher ìm end's November bìs Ànfang's Jänner. Màch scheeni... scheeni boules von Meisenthal. àui uf... Wihnàchtsbaum üs... s'ìsch keh Stàhl s'ìsch... Àlso e Wihnàchtsbaum üs metàl, voilà, ìch hàb... ìch hàb s'Wort nìmmi gfùnde. Ùn ìch hàlt's... gfàllt m'r àm meischte. Ùn sunsch Bredle. Ìch màch ìmmer Bredle. Gànzi série, àlti Rezepter sogàr üs de Schwitz. Sehr eigentich."

s'esch nix lustisch g'sìn mr hàn ùff elseni g'heert wies mìt'm neije premier minischter gelaufen esch schòn die politique die ìm moment à bìssel gommisch esch euh kener euh esch mìt'm àndere einverstànde ùn euh jetz làngs le jetz làngs bàl mìt dem gànze mikes ùn sònscht euh het minner mànn gescht ... à bìssel fuessbàll geleujt

De letscht Konzert wo i gsèhn hàb, dìs ìsch euh gsìnn àm Festival de jazz, ìn euh Liechtenstein, drüsse ùff'm Plà... ùff'm Schlossplàtz. Euh, s'war euh so... ìsch àls ìmmer sympàtisch ìm Fréie, e Konzert ze sehn. Ùn ìm Augscht (...) ìsch zìemli schén, enfin ìsch àrisch wärm... schén Wetter gsìnn, gànz àngenehm gsìnn àm e Owe e Konzert ze... ze horiche. Euh... de Konzerte euh war de Angelo mìt de Anne Sylva, donc euh Jazz Manouche euh, ùn euh es ìsch àrisch àrisch euh schén gsìnn. euh Hauptsächlich d'Anne Sylva wo schéni, gànz schéni Stìmm het.

Àlso ìch sìtz gemìetlich àn mim Büro fer èich Àntwort gänn. Ùff èiri Fröje, ùn euh... ìch hàb gràd zem Fenschter vis-à-vis, ìch mues gàr nìt ùffstehn. Vù dem Fenschter seh-w-ich de Gàrte nüss. Ùn hìnte wo de Parking ìsch euh... vùn de... vùn de Geman sìnn scheeni Baum. (...) dàss mr jetz ìm Oktower sìnn sìnn die Bam so scheen euh... Brün Gäll, d'Fàrwe wùm euh... vùm Spotjohr. Euh... s'gìbbt bìssel Wìnd hein de... de... de Blätter flìeje gemìtlich jetz vùn de.... kéie vùn de Bam ùn flìeje gemìtlich ìwer... ìwer de Parking nüss. Euh... s'ìsch so hàlb Sùnn hàlb euh... hàlb Wolkisch. Àwer euh... gànz... gànz àngenehm.

Ìch dätt ne schon bi ùn d'haam bhàlte, ebbs güets koche... ùn sawe, àss es nìt làng dürrt, ùn àssrr bi ùns au guet ùfghebt ìsch, àss s'Elsàss e scheeni Region ìsch, ùn Strosbùrri e scheeni Stàdt ùn àss's viel Sàche ze lueje gìbbt ùn ze heere, ùn àss'r ìmmer zü ùns kùmme kànn, wenn'r Heimweh het ùn mìr wère ìmmer do sìnn.

wàs essen'r àm lebschte mhh wo gehn'r viel in Ferie wo wohn ne'r hàn'er viel Frìnd wàs hàn'er freijer gemàcht euh wenn'r g'schàfft wo noch g'schàfft hàn verzählen'uns euh wie s'esch gsehn won'r noch won'r jung seh g'sehn wie wie d'Familie esch g'sehn hàn'r bruder schwester tante etc un so wietercht un sonscht weiss I eingentlich nix

Àlso wenn mr ìm Elsàss sìnn, e bìssel nùff vor euh... ìn d'Vogese, odder au ìn die Schwàrzwàrd, màche mr gern ìn die Schwàrzwàld ùn euh... e scheener Spàziergàng màche, wenn d'Sùnn schint. Ùn anfàch nùmme d'Lùft genìese ùn d'Scheen Üssìcht. Ùn àls freie àss mr euh... do kenne sìnn ùn gsùnd sìnn ùn profitìere.

(...) euh... kùmme d'Frìnd zù ùns ùn mr màche ùns e guets esse, odder gehn ìn's Restaurant. Mànchmol geh mr au e Konzert heere. Zùm Beispiel ìm Rhinschiff ìsch e Restaurant euh... bi ùns ìn Strosbùrri. Nìt witt vùm port autonome, vùm Hàffe euh... ùn die hàn mànchmol so live Konzert, mìt euh... mìt verschiedene Müsiker, Zi...Zikiner zùm Beispiel mìt Müsik vùm Jungo Rheinhart, dìs hà'mr gern. Ùn sùnscht nìx speziels, einfàch froh sìnn mìtnànd e bìssel Zitt ze verbrìnge.

Minni Traumwohnung hàw i schùn, denn mir hàn ùnser Hüs so so inschtàlliert, so euh, so dekoriert wie wie mer's gärn hàn. M'r hàn e scheeni Üssicht ùf de Gàrte, m'r hàn groosi, groosi Zìmmer, e scheener euh Holzoffe. 'S isch viel, viel Liecht by uns, vieli Fänschter euh. D Kiche wie ich sie gärn hàb ùn naan, ich traim von nix àndersch, ich bin zefrìdde mìt dem wo, mìt dem, wàs m'r hàn.

ich kà mich nìt errìnere àss mr ebs verrùckt's ìn de Ferie ghet, hàn g'hett hmm viellicht hàwi's aanfàch vegesse

Àlso hitt sìì m'r ìm Oktower, àwer hàn e scheene Sunn de Hìmmel ìsch gànz blöj. S'ìsch e bissele frìsch àwer ìch denk Midàà, mìt d'Sunn wurd's sìcher er bissel wärme. Rìschtisch e scheener Herbschtdàà.

minner màn hett viele orchidées ùn sònscht hàmmer euh so pflànze wo mr àn d'wànd henge kànn so euh wie wie tableau ùn àn einfarig (gren) pflànze

Euh ìch redd hauptsächlich frànzeesch ùn elsassisch. Au e Bìssel ditsch àwer dìs ìsch àls bìssel schìerig, ùn au (...) Englisch àwer euh... gràd so simplische. Euh... s'Elsassisch, bah dìs hàw-ìch zeerscht gelehrt, nämlich minni Eltere hàà'mr ìmmer euh... mìt... hàà'mr ùf elsassisch euh... ge...ge... gereddt, ìn de sechzischer Johre. Ùn minni é...é...é...Groseltere au, ùn nìt guet frànzeesch sowieso hän kenne redde. Ùn euh... ìch hàb frànzeesch gelehrt, wenn i ìn d'klein Kìnderschuel bìn gànge. Ùn euh... dìs ìsch àls noch s'Beschte, denn ìch kànn ìmmer guet beides elsassisch ùn frànzeesch. Euh... d...d...d...do haa'mr, haa'mr ùns euh... schlecht (...), nämlich euh... mìt ùnsere Kìnder, haa'mr nìt selwe gemàcht. Mìr hätte ne zeerscht àm beschte elsasssich gelehrt, ùn dànn hätte se automàtisch sowieso s'Frànzeesche gelehrt wenn se ìn d'Schuel wäre gànge, ùn dätte se hitt elsassisch ùn frànzeesch redde. Euh... voilà.

àlso kàffee neh mìt mìt à bìssel hette hit morje zum beispiel hàmmr euh keujlòpf g'hett waije mr d'frìnd hàn waij d'frìnd so sìn gsìn àm sàmsdaa ùn sundaa hàwi a keujlòpf gemàcht ùn a chinois hàmmr noch à euh à bìssel ewerisch g'hett ùn des hit morje ge gesse ùn sonscht euh màch'i viel àpfel compotte dann mìt de àlt äpfel wie mr ìm gàrte hàn sìn maischtens à bìssel ... drìnne dann si sìn seht geut die äpfel àwer mr kànn sie àls nìt so essen dann màch mr compotte mìt euh kàffee ùn ùn a yaourt vòn alsace lait des gebs geuti sàche vom alsace ùn isch kauf àm meischte erst erstemol elsassisch wenn's geht ùmsònscht frànseesch ùn so wenig wie meillich euh sàche wo üss'em üsslànd kòmme

Ja, ìch luej dàss i jede Dàà e bìssel ebbs màch dàss i ìn Form blii. Euh wenn (...) geh-w-i bìssel nüss laufe. Euh geh-w-i nüss ìn de Gàrte au, e bìssel ìm Gàrte schàffe. Euh ìch pàss bìssel ùff wàs i ess. (...) nìt ze viel sìes ùn nìt ze viel Sàlz. Euh... ìm Trìnke s selwe ìch luej dàss i mìt eme Glàs Wàss euh mìt eme Glàss Win während... während'm Esse dàss es genuegt. Ùn noh trìnk a w... a... trìnk i... trìnk i Wàsser.

Comme dit Café Kouglof et Chinois

On n'entend rien

J'aime bien cuisiner Je peux pas dire ce que je préfère Dimanche j'ai fait de la choucroute je mets beaucoup de choux plus de choux que de viande, un peu de lard, du lard salé, de la viande de porc, pas de kassler, je trouve ça trop sec , plutôt du schiffelè de l'échine, échine salée et quelques pommes de terre

Ìn de Litt ìhri Gedànke lèèse. Ìch fìnd es e bìssel lùschtig ze wìsse, wàs d'àndere denke... wo...wo ìhri Gedànke ànne flìeje, ob sie lùschtisch sìnn odder euh [bruit de vaisselle] ... odder euh... odder... odder (...) odder so. bìn hàlt e bìssel wùnderfìtzisch.

ja ìsch bìn ìm gymnastique verrein vòm von ùnserem quartier vòm stockfeld wò mr euh pilates màche àlso pilates euh gibs àllewaij keh wòrt ùff elsasssich ùn yoga

àlso d'scheenscht d'scheenschte klaider euh ìsch hàb euh scheeni letscht let letschtlich vor a pààr Woche hàwiem'r a neijsch neijs pàar hosse kauft euh wo so ìm pied de poule greuj ùn schwàrz mìt'm euh schwàrze euh chemisier trewer esch fìnd'seht scheen üss

mr hàn e Kàtz die heisst Juliette isch jetz schon fufzeh Johr àlt sächzeh johr àlt sogàr euh wiss un schwàrz un isch rechtisch e lieb e Liebs Kätzel un isch e bissel krànk het e Problem mit de mit de Niere un mr wisse nitt ob s noch ob s noch làng läwe kànn de de Viehdokter het uns gsààt de Vétérinaire normàlerwies noch sechs Monet sin mr schon e bissel trürisch

Àm liebschte màch-i Kueche, Àpfelkueche, Mirabelle, Quetschekuche. Mìt'me Rezept vùn minnre Màmme, màch i de Teig selwer. ùn gànz einfàch zweihùndertfùzisch Gràmm Mehl, hùndert fìnfezwànzisch Gràmm Bùtter. (...) e Lèffel Zùcker, e Pris Sàlz, e Ei, ùn e bìssel Wàsser ùn dìs ìsch's. Fer de Àpfelkueche màch i e Flanc drìwwer, zwei Eier ùn bìssel Mìllich ùn Crème ùn e bìssel Zùcker. Sùnscht fer Questschekueche anfàch nùmme Zùcker owedrìwer e bìssel Zìmmet, ùn fer de Àpfelkueche màch i nùmme Zùcker drìwer, ùn drèivìertl Stùnd ìm Bàchhoffe, bìs àss àlles schén (...) wùrd.

Mr hàn viel Rose, viel Iris, ùff àlle verschiedene Fàrwe, euhm Glaïeul, au, nìt, nìt so viel wie... wie Iris oder Rose euh Ìch lüej zem Fenschter nüss, àss I weiss, wàs m'r hàn. Ah Erika au. Ùn sùnscht euh so verschiedeni Pflànze, wo vùn anem Johr ùf 's ànder kùmme. Ùn ìm Frìejohr, Tulpe euh Narcisse ùn àlli die... die Pflànze wo vùn, die Blueme wo vùn anem Johr ùf 's àndere, vùn gànz elaan wìdder kùmme, dis isch e bissel meh... weniger Àrweit.

nìx b'sonderscht den ìsch leij nùmme zu sch'màch nìt mìt

Do kànn i ké rìchtischi Àntwùrt gänn, jedi Wànderùng ìsch scheen, eb's jetz bi ùns ìm Bärri ìsch, ìm Gebärrigt, odder euh... odder àm Meer entlàng, odder euh... mìttes euh... mìtte ìn Frànkrich, es ìsch... mìr hàn d'Chance ìwweràl bi ùns ìm Lànd gìbbt's so scheeni Ort, wo mr kànn spàzìere gehn ùn wàndere, ùn ìch pro... mr profitìere jedes mol vùn de Üsssìcht, vùn... vùn de... vùn àllem, wàs ùm ùns rùm ìsch, eb's jetz Pflànze sìnn, odder d'Üsssìcht, odder scheeni Baim. So ìch hàb kén Wànderùng, wo... wo ìch saawe kànn, dìs ìsch scheener gsìnn àss jede àndri.

Ìch luej ìmmer ìm Vorüs, wàs mr màche kànn ìn de Region odder ìm Lànd wo mr sìnn. Ùn reservier meischtens au ìm Vorüs euh eb's jetzt fer die Spàziergäng odder Vistit vùnre Stàdt odder fer e Dorf. Meischtens reservier ìch au ìm Vorüs s'Restaurant, denn s ìsch nìt ìmmer einfàch e rìch... e güet Restaurant ze fìnde wenn mr vor Ort ìsch. Ùn dànn wìsse mr au wo mr spàzìere solle gehn eb's jetzt, àss mr e Tour kenne màche wo, wo mr e bìssel àlles sehn wàs ze sehn ìsch. Sùnscht wàs mr speziells màche. Wenn e schéns Müseùm ìsch geh'mr au s Müseùm bsueche. Ùn laufe viel viel, ùn nìt vìel mìt m Auto fùrt sondern mìr nemme de Zùg ùn wo mr dànn ànkùmme sìnn laufe mr odder nemme mr de Büs odder de Tràm ùn (...) odder de Metro, wenn mr ìn Pàris sìnn.

ìshc bìns b'sonderscht stòlz ùff .... kìnder sogàr wenn's nìt minni sìn sondàn die von minnem mànn zwai a maidele wo jetz euh twelve jorh àlt wort ùn a bieu wo sìx johr àlt wort ùn isch hàmm'r so lieb wànn die komme regelmässig zu ùns ìm ferie euh d'eltere ìn lothrìnge wòhne àlso zwai stùnd fàhrt won ùns dann komme se maischtens zu ùns ìn d'ferie mr màche so viel i scheen sàche mìtnànd do bìn i drùff stolz

dàs de putin nìt so verrùckt esch euh a kreij ànzufànge des esch euh à meijlischkeit ùnd euh wo mr àls àngst màcht den euh minni hoffnùng esch àss àss mr so sp wit sìn ùm denne verrùuckt zu vernùnft zu brìnge jà des esch d'greigscht hoffnùng

Ich fìnd es ìsch wichtig, dàss unseri Sproch nìtt gànz verschwìndt. Ich märick's sälwer bi mìr, ìch hàb nimmi viel Litt, mìt denne ich Elsassisch redde kànn, e Pààr Nochber wo älter sìn àss wie ìch, ùn sogàr mìt denne redd ich meischtens Frànzeesch, denn es ìsch nìtt ìmmer aanfàch d rìchitge Werter ze fìnde ùff Elsassisch wenn mr nìtt viel, nìtt viel Elsassisch bàbbelt. Ùn ìch fìnd dìss Interessànt, wàs'r welle màche

Ìch hàb nìt viel ìwwerlajt, minner Pàppe het ìmmer gsààt, Secrétaire de Direction, dìs ìsch s'... s'heegschte fer e... fer e Maidel, dann bìn i Secrétaire de direction trilingue worre. Frànzeesch, ditsch ùn Englisch. Bìs... nìt bìs àn's End vùn... vùn're Àrweitskarrièr, ìch hàb... bìn Secrétaire gsìnn ùn dànn...euh... e bìssel... bìn e bìssel gstoeje ìn de Hiérachie àwer euh, s'het m'r so gfallischt denn vilicht wenn i hätt kenne schwàsìere, wär i villicht Ingénieur geworden. Denn ìch hàb gern àlles wàs teschnisch ìsch.

Ìch redd ditsch, dann dhaam hàà'mr viel ditsch...ditsch Télé geluejt. Minni Eltere hàn sehr güet frànzeesch kennt, sogàr wenn sie vor'm erschte Weltkrìej <hesitation> odder mìttes ìm erschte Weltkrìej gebore sìnn. Àwer hàn lìewer <hesitation> ditschi Sendùnge geluejt àls frànzeeschi. Hàw-i's vùn allaan gelehrt ùn, <hesitation> wenn mr mol guet ditsch kànn ìsch Englisch einfàch. Noh kànn i hàlt frànzeesch, ditsch ùn englisch ùn elsassisch. Ùn ìm Momente fàng i àn, spànisch ze lehre. Ìsch àwer nìt einfàch. S'het eigentlich mit... mìt'm Frànzeesche nìt vìel ze tuen. Dànn mues mr hàlt... mues mr àlles üswendisch lehre. Do brücht mr e bìssel Zitt, dezü.

sonn bleujer hìmmel àwer s'kànn kàlt sìn den villicht (schnee leijt) esch nòch besser wenn mr drüsse sìtze kànn aw reije ùn nevel hàwi nìt so gern àwer euh s ver de gàrte esch's ìmmer geut wenn's reijt àwer s'beschte wetter esch scheen nìt zü wàrm ùn kànn kàlt sìn

mr gehn gern in d Pyrénnées weil minner mànn àlso sinni Fàmeli stàmmt üssem Béarn esch aw a sehr scheeni region sonscht euh eweràll in Frànkrich weil's eweràll scheeni sàche zue sehn gìbt oder letschtes mol se m'r euh im süde vom Portugal g'sen mìt unserem mìt unserem Enkelkind un mit de Estelle ass es mol wetter 's Meer seht denn mìt de Eltere geht's nie in Ferie awer nìt so viel mol ins üssland mehr bi bi uns in Frànkrich

Ìch lèès vìel Krimmi. Au ùf ditsch. Dìs ìsch eigentlich euh... s'lìebschte so historischi euh... bìecher odder Romàn, so Herzromàn dìs ìsch eigentlich nìx fer mich.

nää ìsch hàb kehn Fee ìm Moment

Ìn mini freizitt fàhr ich vélo geh' ich ins kinnes ich geh' schwìmme ùn ich geh' kàffé trinke in d'stàdt

esch nahm ìmmer minne stäcke mìt und anderi paar schüe mer weiss nee

mìn liebliengs Leed esch vòn Edith Piaf non rien de rien je ne regrette rien des esch so rìchtig ùn sie hett sùper Stìmme

Ìch màch viel Vélo, drüsse, un ìch hàb e Vélo d'appartement un ìch geh schwìmme. Dìs ìsch so gemütlich un màcht viel Spàss.

esch geh gern i Frankrich in Ferie ans Meer in Süde und esch geh a an fleijer im Vietnam oder Spanie un esch war schon im Schottland des Johr deusch treffe mìt andere Litt und anderes làndschàft sehn des esch einfach schön

isch hàb kehn gàrte àwer isch hàb euh à balcon ùn isch hàb bleume ùn scheeni bleume ùn d'lit seuje ìmmer oh esch des scheen ùnd isch hàb gerànie ùnd euh typisch elsassisch

"Ich geh efter ins Kines, dànn weiss ich nìtt, weller Film ich àm liebschte hàb. Àwer ich hàb gern euh ""Le diable s'habille en Prada"", dìss màcht mi so làche, ùn s ìsch so guet gspielt"

Àn Wihnàchte gew ich immer ùff Reise, ich bin nie t heime, ich fiir nìtt Wihnàchte, ich hàb kenn Fàmilie. S ìsch leider so ja, dànn geh ich wo es wàrm ìsch, es ìsch besser. Dàs hàw ich gärn.

Wenn ich viel Geld gewìnne geh ich reise ùn ich kauf mìr e Hüs ìm Süde ìn Nice odder Canne ùn e scheenes Auto. Dìs ìsch classique àwer, dìs màcht doch Pläsìer.

isch wäre ein Artiste òder euh à Sìnger ver d'Raise ùnd ìmmer ùm d'Lìt kòmme

minni klaider sìnd nìcht besònders isch hàb viel jeans hòsse rock ìm sommer ùnd isch bìn ìmmer ì schwàrz des esch min Lieblingsfàrb so ìsch es

àm sùndaa geh mr euh efters d'màme visitiere òder mer trìnke kàffee ìm salon de thé ìn ditschlànd òder wìr gehn auch ìn de Therme ùnd euh und mehrmòls bliewe mr t'heime e ùn màche nix

Ìch redd euh... viele Sproche ìch redd Frànzesisch, ditsch, englisch ùn e bìssel spànisch. Dìs ìsch einfach so toll.

Ìch fìnd es ìsch e gute Idee, dàss man Elsassisch redde kànn, mìt de Màschin.

ìsch hàb àm lebschte g'schicht stùdert wil's ùnseri g'schicht esch schòn drei deuzig johr làng s'elsàss gemàcht hàn

Hitt isch's bewolkt un bissel kàlt

Àme Sùndàà bìn ich gern... esse mr mìt de Fàmili. Ùn dànn geh'mr spàzìere.

in unsri Freizitt màch mir hauptsächlich Theàter, elsassisches Kabarett, un me mr spiele àlle Johr e neji Revue, dànn gehn mr àm Sàmschdàà um s gànz Elsàss erum un spiele unser Spektàkel

d'letscht sandùng wo mr geleujt hàn esch elsass express wie d'maire drìnne sìn gsìn ùn euh s'esch ùn ùm à schpeel gànge s'esch à zwai kàndidàte wo euh àn ... freuje hàn mieun àntwòrt gän ùms geut (àmmesier)

's schlimmschte Büesch wo ich geläse hàb isch de Père Goriot vom Balzac X X X es isch sehr làngwiilisch gsinn denn bis euh ebs pàssiert isch het mr wenigschtens drei oder vier Kàpitel mien läse

isch nahm ìmmer minni cigärettle mìt dàss isch eins rauche kànn

Dàss d'Junge Elsassisch redde un fer dìs müen s Eltere wie mìr au Elsassisch redde mìt ne, dàss ùnseri Sprooch wiedersch geht so làng wie méjlich.

Ìch hà e mol, ìn Griechelànd, ùnsere Flieger ìsch nìt gflöje wil sie gstriekt hàn. Ùn dànn hà mr zeerscht e Nàcht müen fìnde ìm e Hotel ùn dànn zweitens e néier Flöj. Mr hàn extra (...) dàss mr sicher sìnn àss d'Flieger flìeje ùn sueche bìs mr wìdder e Flöj gfùnde hàn fer euh... zerrùck ùff Bangkok. Ùn euh... mr sìnn e Stùnd ìm Flùghàffe (...) gsìnn ùn sìnn ìn dam Flughàffe rùmgewàndert euh... fer Zitt verbrìnge bìs mr ùnser Flieger krìejt.

Bsùnderi sàche wo ich (...) gemàcht hàb. Gànze länder, wo ich bsichtischt hàb, wàs ich gstüdìert hàb, wàs ich fer Àrweit gemàcht hàb. <hesitation> Wie viel <hesitation> Kìnder, wàs ich hàb, (...) ghiirot bìn. viel ànderi sàche.

(...) vùm Gaston Guet ùn do ìsch's gànge ùm zwei euh... Büre wo (...) es ìsch so witt kùmme dàss aner vùn de (...) vùn denne zwei (...) dodezü het'r s'Dìenschtmaidel ghirot.

Ìch hàb euh... vìerzisch Johre làng Hàndbàll gspìelt, ìch bìn sogàr frànzeescher Meischter gsìnn, wo-n-i àchzeh Johr àlt bìn gsìnn. Mìt'm Collège Saint-Etienne. Ùn euh... Hàndbàll gspìelt <inaudible> jùngi... euh... (...). Ìch hàb euh... hàb euh... ùff'm... Terrain gspìelt (...) ìn minnere Carrière.

ìsch leuj gern James Bond ìsch leuj'se zwei drei vier mòl nàtirlich euh sch'hàb de letscht euh James Bond schòn vielmòl geleujt ùn wärt òr às de nächste James Bond a rüsskòmmt

isch geh gern àns meer isch gern schwìmme d'sonne gern hàb aw gern euh strànde schpeele kànn ebs ... mìt de jùnge ùn nòch euh volleybàll enfin wàs mr àlso àm strànd ... kànn màche

Ich redd Frànzeesch, Englisch, Ditsch ùn Elsassisch nàtierlich. Ùn Elsassisch hàw i euh mìt minne Eltere un Grosseltere gelehrt, un es isch so witt gànge, dàss ich sogàr noch Elsassisch euh spiel jetz ìn ùnserem Kabarett

àntwetter dòkter àntwetter fleijerpilote esch hàb d'ailleurs de brevet euh ... bìn gsìn .....

Scheen Wätter àwer nìtt so heiss, dìss hàw i àm liebschte

Wie ìch ìn de Bùbbeleschüel bìn gsìnn het mich euh d'Schüellehrere (...) Sàll gschlosse. Ìch hàb nìt wìlle wàrte noh hàw-i (...) bìs i àn's Fenschter kùmme bìn. Hàw-i s'Fenschter ùffgemàcht ùn bìn üssgekràllt. Ùn euh... d'Schüellehrere ìsch gànz Panikìert gsìnn wo se mìr gsehn het. Kùmme euh... het sich gfröjt wie ìch gemàcht hàb fer euh... euh... üssem, üss de Klàss ze gehn.